خمسا زايد سبعا زايد ربعا، خمسا زايد سبعا زايد ربعا واش تساوي؟ خمسا زايد ربعا تساوي تسعا، و تسعا و تزيدلها سبعا تساوي ستاعش، أيا فيها ستاعش يا الحاج، ستاعش هاذيك كدرت محمد تعطيك ستاعش مريقلا ما يخصها حتى فلس.